<noise> ma hawaiʻi nei, ʻo ka huamoa ʻo ka hua moa mai nā moa nā ʻano huamoa ʻike pinepine ʻia, ʻike <hesitation> ʻike wale ʻia ma hawaiʻi nei. no nā ʻano holoholona ʻē aʻe? <noise> aia i ke ʻano o kēia nīnau e noi nei nā ʻano <laughs> hua moa like ʻole akā <noise> noʻu, no koʻu ʻohana, ma koʻu wā kama <hesitation> kamaliʻi ʻana, ʻo ka hua moa wale nō ka <hesitation> moa, ka hua moa i ʻike ai. a no laila pehea e ʻōkoʻa ai nā ʻano hua moa like ʻole <noise> ma o kona nui, ma o kona waihoʻoluʻu <noise> aia i ke ola o ka wahine moa, ʻeā? kona olakino <noise> kona kaumaha paha <noise> kono nohona hoʻi <noise> a no laila kēia mau hua moa aʻu e ʻike nei, a kuʻu ʻohana e ʻike nei ma ka hale kūʻai no nā paumu <noise> <hesitation> no hawaiʻi e like me waiālua paha. a, ʻelua wale nō waihoʻoluʻu i ʻike pinepine ʻia, i ʻike mau ʻia <noise> ka waihoʻoluʻu a me ka palaunu <noise> akā ʻo ka hua moa <noise> mai ka moa <hesitation> nā ʻano hua moa <laughs> i ʻike ai iaʻu.